فیلان هم یو له هغو حیواناتو څخه دي چې د انسانانو سره ډير نیږدې پاتې شوي دي. تقریباًد انسان په ډول <hesitation> فیلان ځينې ځانګیړنې لري چې یوه د هغوی څخه دا ده چې فیلان ډیرې زیاتې اوبه ذخیره کولای شي او ډيرې زیاتې اوبه څښي، د هغې تر څنګ فیلان اوږد عمر لرلی شي، یعنې څومره چې ډير خواړه خوري او اوبه څکي، د هغې په پرتله ډير کم ویده کیګي. همدارنګه فیلان یو دا خاصیت لري چې دوی <hesitation> دوی هم اوږد عمر کولای شي.